फारइ और तुडका लगाणू तवा रोटी पैन। और केको थै सॉस पैन। सॉस बणाणो थै। प्रेसर कुकुर खांणू बणाणो थै। हर बर्तन आकार अलग हूंदू। वे मा अरग अलग चीज जरूरत हिसाब से बणे सकदा छन।